The last thing I ate dah wor meat, and the meat they fixed it good. It was alright, like they parboiled it, they season it, from there they carry <hesitation> they put it on the iron, they roast it. Put ketchup, cucumber, onion and little stew on it. It was alright.